Menurut ngoji bira mane bisa ja ola beberapa o kia beberapa <hesitation> cara, moi manege bisa i da- dadi buburu, sinoto manege bisa i dadi nasi jaha, <hesitation> o kia <hesitation> jange manege bisa i dadi nasi putih ma de joata manege bisa i dadi nasi kuning, olahan mane atau o kia bira mane atau nasi mane bisa ma o kia ma ma hode manege bisa naoko, bisa tounu, bisa daging, jadi setiap o kia <hesitation> nasi mane bisa ma hode atau ma o kia ma- ma- ma hode manege bisa bisa macam macam bisa mane tounu, bisa naoko i si sinanga, bisa daging o kia bisa sayor, manege bisa.